<hesitation> paanaraan adu gana i dodor wana a mun saan ka izi la bina. kai misiaang a du naagui piyaat la mun maai maai ma mun za reti tete lapuk. Ga dodor bihaain du gana <hesitation> pana mun saan a i piran ka piyaat pana ga soxot be a mun doring sinim kana labis la maskana bina sindia pa du dinaa piyaat a mun saan ka izi <hesitation> faakdul masei so naaguna piyaat, di- nditaal be dinaa zi. izi ma naxaam a mun saan ka izi la bina. A pa la raa ndaai di raain be a mun ian ka i valaau, kawit a gaat a mun tete di piyaat a mun saan kanaan kana izi la mun, a piran sindi. Ga soxot be a mun piran dina maas los be a mun saan ka izi la bina a u nis karek kana vazei a mun dodoring sinim kana labis la bina. A mun tete lapuk di piyaat du, nu guna izi la <hesitation> Bina kawit gu langar, gu izi la pop tawarak la raas, l- l- la uran ma mun lete di piyaat naaguna maas ulewut kura izi la mun to to ranim ak- orit kila la bina. Ga so soxot a be a mun finaalik lapuk dinaa izizi ma dador zinim. Nis ka piyaat a mun saan ka- ka labas la bina ma du guna izi guna maas langar, pana mun saan ka izi la bina zindiaa. Tanin be ga soxot naaguna maas langar ma- ma guna maas langar zin nis ka piyaat du gunamaas labas la maskana vaal zinim. Ga izi are ga piyaat ka doxo mase ma du gana longor a mun doring sin ai ma mun finaal lak a taa la bina, fandas ma a mun nis naaguna maas izi la pop saxai be, tuwaa naa- u Lo ma f- fazer nis kaarak kana los a mun saan masing kari naagu izi be ma tuwa nagu dodor wana mun saan kawak sunum. Ga izi la maskana vaal zunum, a mun saan kare em sunum be, tuwaa gu vazei a- a- az- ta za rate kana falaau ba- faring nu kula la- a vaal zunum. Naguna maas nonop a ma wa amun tate tate lapuk. A mun piraan lapuk di izi a paa kawat di a waanda uron ma unalak kawit naagu vaan la uran. A mun ravin be di w- wiyaang a paa la uran ma num faagdal naagu izi be, la bina. Naaguna maas nonop a mun ravin ma ga soxot be naaguna izi maas pek tim a mun tete lapuk. Laraf ga raain faring a ru lapuk tete lapuk di izi kawit di pe kamnis kaarak di izi. Di mam be di wut, sarak farauxang be a mun saan, di iyat naandi ma kawit a zak ka. Kairu wana a nonoping a ru rate ari. A mun ka valaau kawat naagu za- naagun maas aizi ma naagu raain tamon a mun saan masing kari xa labis la bin. naaguna maas nonop ma gu izi. guna maas fazei fatalamin masei a mun lapuk. A paa di rein be a mun maaimaai di falau va raksat a mun tavin ma kawit di nonop a mun saan laba ing tamon loxo ka piyaat masing kari. di wiyaang di kawat tu waa naagu los a mun saan masing kari. Naagu vaain tanin a maat ang ka balas funalik di maat a tete lapuk ma ta- ta- tanin a mun funalik be di maat. a mun tete lapuk di izi a ze ra zaang ga iyaan ga soxot be a mun guna naxam guna maas f- falos be a mun saan sin. aze ra zaan ga piyaat. Gu izi be gu ramaai Ramaai. ramaai. la sang a mun kana balas. Ga soxot nim faagdal. masing kari gaso ot nim faagdal naagu izi maan nis naaga; naanaa zunun koxok sunum nis naanadi dina piyaat naagu valos. Ma tamion kawat naagu valos. a maravan za a zong kaua vawaan fa maat nim. ga iziar ga piyaat naaguna maas los a mun saan a kaizi la maran nim. Kula la waatnim a paa la wastnim ma la ngusnam. naaguna maas piyaat a zaat katak naagu valaak a mun saan be faa mun mono di valaak, naagun bi falos be a ze ra kaain. Naaguna maas falos be a mun saan ila bina. Ga piyaat mase ga mauring masei a mun nalak ila bina, naaguna maas izi Ma naagu, piyaat a mun saan kana maas izi la waatnim man tamon kawat naagu vabalos naguna suruk a taaraang a ze ra kaain saan ka izi la matnim. Tanin ka gaat a mun sak di zangas palaau. Ka gaat a mun kaain saan. Naaguna maas miraaut. U- u- wana, dina put taarang nim ma naaguna maat man nis masei a piyaat naaguna valos naaguna maas falos, mon kawit naaguna izi la maskalus. A paa la bina naagu raain a mun saan ka- taaring ka ka izi la ma maranim, naaguna maas valos be a mun saan ka izi la- a mun ma maai ma a ze naaguna izi la- ze ra zaan, ga so of masei dina maas aizi la maskana vaal munwt Ma naaguna fabalos a mun finaalak pana am saan ka izi la bina. Tanim maa i maai maai kawat naagui raain a mun saan ma kawat nangui <hesitation> a mun funaalak dina los. Nim mbe la paana vaal, naagu gas amun ravin kawat naagu, raain di dina maas azizi <hesitation> faraxumal. A xalma a zaan lapok naaguna maas fabalos a xulmu. A xulmu i ka izi la marana mbe tamon kawat naagu raain ma tanim ga so- ot be amun tete lapuk finaalak ma mun maai maai ma a u ravin lapuk naaguna maas falos a mun doring <hesitation> ga piyaat lasana be ga ut a pan, ga raain a mun mas di iru, kawit naagu nonop a mun bain ndi xap a mus. Naagu ut be, naagu raain naanda, naagu zop naandu gu imun faa gu ut be gu zop a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 Fasei a mun laain ka izila la ze ra pop dina ut, dina faaring nim pana a zaan i wana mono. Di piyaat a mun saan <hesitation> sin mono kawat ka masing a zaan sinim. Sinim be naagu rotang a laas ma amun pira ma ol mun yaai o a mun saan ka izi la- la bina la maskana lauran. A mun yaai xa masing a rouwan man amun saan, ka izi la matna nim be. Ma a mun saan ki- sila mono kawat na gaat a- a laas iwana. Di soot be di toting a mun saan masing kare ma di waan nim. So naaguna maas izi maa naagu piyaat masing kare masing kare, naagu totsim masing kare nis kana piyaat a ze re pop, a ze ra zaan naagu izi xomu mun naagu piyaat man a mun funalak dina vabalos. La sang ga wut ka paa ma- madina, ga raaen be a f- f- f- naalak mumut ndi taaktaak la xon. Ma mun, ravin di izi la xon. Di wiyaang a paa raas, di sarak a ian, aze, di waa fa maat a mun <hesitation> a mun bun man naagu izi fagdul masei la raas. Ga raaen a mun finaalak di- di izi doxo. Masing ga raaen a du ka doxo. Tamon nu nis gu izi la, aze ra pop naaguna maas uli, tanim amun saan ka lagaf. kawat gu rexaas gu izi la- la ze ra pop. So naaguna maas, ule la bina, izi la bina, a mun saan ka izi la uran. Naaguna maas Wataling mase a mun pop masei naagu izi wana ma naagu ule la bina. La raan gu izi a maat ka balas ga raain du nim faaugdul naagu izi ga so- ot be ut, ule la bina ma maas ripekam nis kaarak. Naan ba ne. Ka doxo.